Jeece ǝrɨkɨ sa le kpii wǝǝ loh kpǝlo kɩɩkɩɩ kǝ́ worokoe ŋ no co lǝ wǝǝ kɨ lǝ̂ rɛ a pa tɛŋ ikiniŋ ŋ lǝ̂ paa ŋlǝ̂ paa la lǝŋ nia amaa ŋlǝ̈ laa a faa tɛŋ rɛ lo tuwǝ lǝ anyɩŋ wǝǝ a la nia rǝ. Lǒ kpǝlo kɩɩkɩɩ ya tɛŋ nyi le dierǝ o lo nuŋ lâ kɛɛ le dierǝ ko e lée tii yǝ rɛ ŋwǝ lee kpii ko turu ŋ nah tɛŋ aŋ ŋmǝ ŋ́ faa tɛŋ rɛ le dierǝ ŋ́ nyɩŋ amaa ŋ faa mɔŋ rɛ yáa nia rǝ yǝ ri ŋ yǝ lä kɛɛ lǝ pǝ lah tɛlɩ ko wǝǝ a mɔŋ ŋwǝ aɖɛ na kɨfʊkpakǝ kɨ le yee tɨrɛ a mɔŋ onuŋ yɩrɩ yǝ re kokoko lǒ kpǝlo sa le kpii nyi ri ŋ nyi láa tɛŋ na kɛɛ le dierǝ onuŋ ho lâ kɛɛyǝ sa we lǝ tɨ le yee nǝ wǝ o yǝ ǝ onuŋ eni kɨto lǒ kpǝlo kɩɩkɩɩ wǝǝ rɛ lee kpii ŋ nǝŋ mɔŋ na kɛɛ amaa ŋ nǝŋ ka ya kɨ ŋ tɛŋ na kɛɛ le dierǝ. Worokoeyǝsa ko ŋ noco lǝ̈ wǝǝ ŋwǝ ko ovonuŋ a ya lóo pwo ŋwǝ a ya lóo pwo ŋwǝ amaa a lée yee tɨrɛ wǝ́ a láa tɛŋ ao worokoe dɔɔkpɛ toŋ mǝ we jirɛ tusa eni we yee o ku mǝ o wǝ́ jeece wǝǝ aɖɛ ŋwǝ ŋ naa pa tɛŋ he o jeece we ŋ́ née yee ŋ́ koonu lǝ̈ o. We paa mǝŋ worokoe la tɛŋ ŋ tuwǝsa jeece ŋlǝ̂ e lée yee wǝ rǝ lǝ̈ ɛrɨkǝ we we, worokoe ŋwǝ we paa wǝ́ ŋ na tɛŋ jeece ŋlǝ̈ e lée yee wǝ we paa e lée yee wǝ. Paa mǝŋ ŋle nyipǝ sa le kpii ya tɛlɩ kɨ rɛ ŋ pa tɛŋ ekǝnǝŋ ǝŋ ŋwǝ née yee tuwǝ sa eni amaa ŋwǝ naa tɛŋ rɛ le dierǝ amaa ŋwǝ nee yee eni we, loh kpǝlo kɩɩkɩɩ nya mɔɔnʊ awɛ wǝ́ ya tɛŋ lǝ̌ ǝtɨŋpǝ le etie ke dierǝ we laa la ka lä kɛɛ ŋ keckpii kɨfʊkpakǝ kɨ lǝ sǝrǝ o oturu a la mɔŋ. Worokoeyǝ sa ceŋceŋ ko ŋ no co lǝ ŋwǝ ko we wǝ́ ya tɛŋ e mǝŋ worokoe ŋwǝ paa wǝǝ wǝ́ ŋ na tɛŋ ŋ née yee tuwǝsa ŋ koonu lǝ̈ jeece lée yee ŋ koonu lǝ̈. Mǝŋ la tɛŋ tuwǝ sa wǝ pǝ rǝ lä vɔɖǝ we, wǝ lǝ́ǝ pǝ. Worokoe ko wǝ́ ya kare, ya tɛŋ jeece rǝ lǝ̌ ǝrɨkǝ wǝǝ ŋ worokoe ŋ re lǝ, no tuwe ŋ na tɛŋ wǝ yee wǝǝ wǝ ko wǝ lée yee. Mǝŋ lě enyitipǝ sa le kpii ya tɛlɛ amaa nyɩmaasɩyǝ wǝǝ, na tɛŋ kini na kɛɛyɛ ŋwǝ faa mɔŋ na kɛɛ nyɩŋ wǝǝ we paa ye la nia rǝ o.